रूस की जु संस्कृति ची उ भोत विविद ची अर भोत समृद्ध ची येमा ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्मो भोत गेहरू प्रभाव पड़दू अर रूसे जु ची साहित्य, संगीत अर कला जु ची पूरा वर्ल्ड मा भोत फेमस ची।